<noise> Mombanà raopilanina ndraika dia faharegnesana anany dia agnatin'ny helany akao hono ndray misy môtera zany, dia i môtera igny zany a manosika ananzy mafy be a ahafahany miakatra dila agnambo, dia raha tonga koa zany fotoagna androrognany dia igny koa zany a miregle ananzy a ahafahany mandrorogna ambonin'ny tany koa avy akeo.